To nyamdu mada wadu kankara ahuɓɓa microwave mai ahuta ɓe yiite heɓa wula se awata nyamdu mai amma ta a wata dum ha roɓa dum wawata wulugo awata ha seramik.